gott kvöld og velkomin í Kastljós við ætlum að ræða við forystufólk nýrrar ríkisstjórnar sem

sem tók við

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu og sveitastjórnarráðherra og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra velkomin og til hamingju takk önnur konan í Íslandssögunni til að gegna þessu embætti fyrsti formaðurinn úr Vinstri grænna

tilfinningin hún er bara góð reyndar merkilegt þetta sem þú nefnir með vinstri flokkinn að þetta

líklega í fyrsta sinn á Norðurlöndum eftir því sem mér skilst af því ég hef verið að fá góðar kveðjur frá mínum kollegum þar í dag auðvitað er þetta bara góð tilfinning fremst snýst þetta bara um verkefnin

það samtal sem við höfum átt í undanfarnar vikur hafi leitt af sér góðan stjórnarsáttmála að það séu mikilvæg mál sett á dagskrá og það sé einhugur í hópnum um að vinda sér í þessi góðu verkefni þannig sú tilfinning er alltaf góð tölum um þennan stjórnarsáttmála

verið gagnrýndur af stjórnarandstöðunni í dag eitt af því sem er

er styrking Alþingis hvað skiptir máli þegar kemur að Alþingi er annars vegar að styrkja Alþingi fjárhagslega og það er nokkuð sem hefur verið mikið til umræðu á undanförnum árum það er hvernig

aftur fara að styrkja nefndir Alþingis til að sækja sér aukna sérfræðiþjónustu svo dæmi sé tekið

Alþingi geti í raun sinnt betur sínu eftirlitshlutverki en líka sínu frumkvæðishlutverki sem löggjafarvald en síðan auðvitað setjum við ákveðin verkefni á dagskrá sem horfa til lengri tíma þar sem við leggjum til að við munum nálgast þau verkefni með þverpólitískum hætti samvinnu allra flokka eins og við höfum auðvitað gert áður í afmörkuðum verkefnum en viljum gera í meira mæli nú Sigurður ég man eiginlega ekki eftir ríkisstjórn á síðustu árum sem ekki hefur allavega í upphafi verið rætt um þverpólitískt samstarf og þurfa að ná meiri sátt milli stjórnar og

stjórnarandstöðu af hverju eigum við að trúa því og halda að það muni ganga

á síðustu kjörtímabilum meðal annars

vegna þess að við skrifum þarna inn ákveðna þætti og fleiri

oft hefur áður verið rætt um sem við viljum ná til samráðs samtals þverpólitískrar vinnu eftir atvikum sem er auðvitað áhugavert svona til

það var nú stjórnarskrárnefnd

að störfum og hún náði nú til að mynda ekki að skila sameiginlegri niðurstöðu nei nei og það

verður alltaf undir undir þeim hópi komið sem síðan fer í verkið hvernig gengur en okkar

einlæga ósk og framsetning á þessum á þessum stjórnarsáttmála og hugsun er

við erum tilbúin til þessa þessa samstarfs og skrifum

ákveðna þætti um það og það er líka mikilvægt finnst okkur að skrifa það inn í stjórnarsáttmálann að við ætlum að efla Alþingi sem sem stofnun og þessa mikilvægustu stofnun kannski lýðræðissamfélagsins og það gerum við annars vegar með því sem Katrín nefndi en við gerum það líka með því að þingið sé kannski með fleiri verkefni að vinna og við viljum nýta bæði þekkingu og reynslu sem býr í í þingmönnum frá öllum flokkum alveg óháð því hvort þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu þú gegndir embætti fjármálaráðherra

einmitt og var farinn af stað ég man rétt ákveðna vinnu varðandi þjóðarsjóð sem þið talið um hvað hvað sjáið þið fyrir ykkur með þetta núna hvaða hvaða tekjur eiga að koma þarna inn og hvernig á að á að verja þessu á nýlegum fundi Landsvirkjunar kom fram að fyrirtækið sér fyrir sér fyrir sér að upp úr tvö þúsund og tuttugu

fyrirtækisins vaxa svo hratt að það getur komið allt að hundrað milljarðar í arðgreiðslur bara frá þessu félagi í ríkissjóð á sex

arðgreiðslurnar gætu hafist jafn vel tvö þúsund og nítján inni á þessu kjörtímabili þetta eru umtalsvert háar fjárhæðir og í vinnunni sem við höfum þegar hrint af stað eins og þú segir og ég hef frá upphafi talað um þetta sem hugmynd sem verður

þetta er hugsun til langs tíma og það má ekki vera þannig að það komi ný ríkisstjórn og menn stefni í einhverja allt aðra átt með nýtingu fjármunanna þetta samtal hefur

átt sér stað og nefnd var skipuð á sínum tíma og hún hefur verið að störfum til að undirbúa þetta verkefni við komum inn á þetta við erum sem sagt til að byrja með að horfa á orkuauðlindina það getur vel verið að við færum okkur seinna yfir í almennt tekjur af auðlindum en ég held þessu sé ágætlega lýst í stjórnarsáttmálanum við erum að horfa til þess að eiga eins konar varasjóð fyrir meiriháttar áföll en hins vegar að nýta uppskeruna af nýtingu auðlindanna í þessu tilviki orkuauðlindarinnar til þess annars vegar að takast á við breytingar sem eru að verða í samfélaginu út af tæknibyltingunni og sá fræjum inn í störf framtíðarinnar eða til að uppskera

þau og svo hins vegar að takast á við hraðari öldrun þjóðarinnar og fjárfesta í til dæmis hjúkrunarheimilum eitt af því sem ég hjó eftir er ekki í þessum sáttmála að minnsta kosti

talað mjög skýrt um það það er hvort það eigi að minnka eigið fé bankanna eins og var nú vinsælt að tala um fyrir þessar kosningar gætu komið jafn vel hundrað milljarðar úr kerfinu og þið hafið verið gagnrýnd fyrir það í dag að það sé kannski ekki ekki mjög skýrt hvernig eigi að fjármagna ýmislegt sem sem kemur fram í þessum stjórnarsáttmála ætlið þið að ráðast

í þessar aðgerð

að minnka eigið fé bankanna í fyrsta lagi munum við sýna á fyrstu spil í þessum málum við framlagninu nýs fjárlagafrumvarps þar sem við munum gera ráð fyrir auknum útgjöldum til tiltekinna málaflokka þar sem við forgangsröðum fjármunum inn í þessa uppbyggingu sem ég nefndi hér áðan til heilbrigðismála menntamála og samgangna síðan þegar kemur að fjármálakerfinu er nokkuð skýrt hvað við hyggjumst gera með það það þarf auðvitað að ráðast í vinnu um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið og það kemur alveg klárlega

fram þarna að eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum á Íslandi er það mesta í Evrópu

að draga úr því eignarhaldi áður en það verður gert þarf að taka afstöðu til þess sem þarna er tíundað til að mynda hvert umfang bankakerfisins á að vera og við hyggjumst kalla til sérfræðinga til að vinna

þessa hvítbókarvinnu fjalla um hana á Alþingi og horfa umfangs fjármálakerfisins en líka annarra þátta sem við þurfum að hafa á hreinu því það er auðvitað búið að gera okkar evrópsku samvinnu en við höfum ekki tekið afstöðu til þess sem

einkenni íslenska fjármálamarkað sem er einmitt hlutfallsleg stærð hans sem eru líka þættir á borð við eitthvað sem við höfum viljað setja á dagskrá

bara pólitískt eins og eignarhald að það eigi að vera gagnsætt og hversu langt eigi að ganga í að skilja á milli óskyldrar starfsemi innan fjármálafyrirtækja spurningar sem við viljum fá svör við en ég held það sé ekki nokkur vafi á að þarna er auðvitað fjármuni að sækja Sigurður fyrst þú situr nú á milli þeirra ætla ég viljandi að spyrja þig út í út í þá staðreynd að í þessu plaggi er ekkert minnst á rekstrarform

hvorki í heilbrigðiskerfinu né menntakerfinu

að til að mynda einkarekstur verði aukinn eða minnkaður eða hvort arðgreiðslur fyrirkomulag

arðgreiðslna í þessu kerfi

verði breytt nei við erum reyndar búin að ræða mjög marga þætti sem fóru ekki endilega inn í stjórnarsáttmálann

í kringum það þú skrifar eitthvað inn í stjórnarsáttmálann

marga þætti þar í kring og það auðvitað vorum við að gera til að nýta nýta tímann til að nálgast hvert annað skilja betur hvert annað auka límið á milli þessara flokka til að við værum tilbúin að fara í

vegferð það er alveg skýrt hvert við erum að fara í þessari uppbyggingu í heilbrigðiskerfinu til að mynda við höfum talað um að það þurfi nauðsynlega

byggja betur undir hið opinbera heilbrigðiskerfi og við hreinlega vitnum til þess að í heilbrigðisstefnu þurfi að taka samvinnu við fagstéttir og embætti

landlæknis það er ekki nóg að setja fjármuni á borðið til að mynda í því kerfi það þarf skipulagsbreytingar og og það er svona vinna sem við þurfum að fara í já en sko skipulagsbreytingar þetta var eitt af stóru málunum fyrir þessar kosningar það var þessi stóra umræða um rekstrarformið og

væntanlega ekki ekki alveg sammála þar við erum ekki sammála um það en við erum sammála um það að það þarf að setja hér heilbrigðisstefnu og við erum sammála um að það gengur ekki upp að við séum ólík fjármögnunarkerfi á hina einkarekna kerfi og opinbera kerfinu og það er vegna þess að við höfum öll hlustað á ábendingar fagaðila

þannig það er lykilatriðið og þarna þarf að styrkja undir hið opinbera kerfi fjármögnunarkerfið í heild sinni þannig þetta kerfi vinni sem best saman

talið um er að það eigi að taka markviss skref í áttina að afnámi verðtryggingar hvaða markvissu skref eru það Bjarni kannski fyrst og fremst með hugann við þá skýrslu sem kom út hér á sínum tíma og endaði með því að ég lagði fram frumvarp fyrir þingið ekkert löngu fyrir kosningarnar tvö þúsund og sextán en þarna er hægt að

skref við getum til dæmis lengt

verðtryggðra lána og þannig þrengt að því lánaformi fyrir öll almenn neytendalán þegar kemur að löngum húsnæðislánum þá var í því frumvarpi verið að leggja til að við myndum þrengja mjög að fjörutíu ára verðtryggðum og svona sýnt fram á það með tölum að það gæti verið svona einn af valkostunum á húsnæðismarkaðnum sem væri óæskilegur en hann hefur hins vegar ákveðna kosti og þess vegna skrifum við að í framhaldi að þessu þurfi þá að bregðast við svona neikvæðum afleiðingum af því að taka þann kostinn út af borðinu sem skilar á endanum lægstu

greiðslubyrðinni við erum að orða þetta með svona opnum hætti til þess að geta haldið áfram að vinna með það sem við höfum í höndunum sko þið talið líka um það í þessum stjórnarsáttmála

og loftslagsmál þið segið líka að það eigi ekki að ráðast í

yfir hálendið nú varst þú að skipa umhverfisráðherra sem kemur beint frá Landvernd sem eru samtök sem hafa gagnrýnt þetta harðlega höfðað dómsmál á hendur Landsneti varstu að skipa umhverfisráðherra sem er orðinn vanhæfur í fjölda mála sem hann á að fjalla um ég var að skipa umhverfisráðherra sem hefur mjög mikla þekkingu á umhverfis og náttúruverndarmálum og það kann að vera að einhver slík mál rísi upp en það sem við erum hins vegar sammála um í þessu máli og þá leysum við

að gera er að horfa til lengri tíma í náttúruverndarmálum á Íslandi þarna eru algjörlega skýr markmið sett fram það er þverpólitísk nefnd um stofnun miðhálendisþjóðgarðs það er það forgangsatriði að við þurfum að nýta betur þá ónýttu orku sem við eigum hér inni á kerfinu til að tryggja afhendingaröryggi rafmagns og það gerum við með því að styrkja dreifi og flutningskerfið þetta er lykilatriði sem skiptir máli að við ráðumst í

þarf að fara yfir til að mynda ferlana sem þú vitnar til þar sem hafa einmitt verið kærur og annað slítk og við þurfum líka að endurskoða þessa ferla og hvort við teljum að þeir séu að ganga nægilega vel því þeir hafa tekið mikinn tíma við getum vafalaust gert betur í því og þá skiptir auðvitað máli að fá inn í þetta ráðuneyti aðila sem þekkir þetta kerfi líklega betur en flestir aðrir ég góð umhverfisstefna að nýta orkuna sem allra best sem hefur verið virkjuð og á móti ef við erum með virkjanir og sendum orkuna út í

flutningskerfið en komum því ekki til skila þar sem er þörf fyrir það þá er það á móti slæm

umhverfisstefna vegna þess að hún þrýstir á um fleiri virkjanir sem í raun er ekki þörf fyrir ef menn myndu bara hafa öflugra flutnings og dreifikerfi þannig þetta er finnst mér þáttur í svona orkumálum okkar Íslendinga sem hefur ekki fengið nægilega umfjöllun ekki nægilega athygli og það fer mjög vel á því að við setjum þetta í forgang sem næstu stóru skref

skref í orku og umhverfismálum á sama tíma og við erum að segja segja að rammaáætlun fjögur í raun og veru taki yfir rammaáætlun þrjú og við hefjum þá vinnu strax í upphafi kjörtímabilsins að skoða þá valkosti áfram erum erum að ítreka líka er að það sem liggur fyrir núna er að styrkja þessa innviði dreifi og flutningskerfisins á ákveðnum svæðum og það er mjög aðkallandi að það sé gert einfaldlega vegna þess að við erum að fara hér í orkuskipti í bæði samgöngum og við ætlum að rafvæða hafnir og inni á ákveðnum svæðum eru menn farnir að keyra dísilvélar sem er auðvitað á Íslandi hálfgalið við getum horft til þess verkefnis sem meðal annars lætur lítið yfir sér en varmadæluvæðing á köldum svæðum sem

margir þekkja nú frá Skandinavíu ég býst við að þú þekkir að þá er einfaldlega hægt að spara þar fimmtíu

og það er hægt að lækka stuðning ríkisins umtalsvert en það sem er ánægjulegast er hægt að lækka orkureikning almennings líka á sama tíma umtalsvert þarna værum við sem sagt að gera margt í einu væða landið þannig að við værum að búa til jafnari tækifæri fyrir alla landsmenn bæði til að stunda atvinnu og að geta nýtt alls konar nýja hluti sem við erum að erum að leggja áherslu á já ég væri alveg til í að ræða aðeins betur við þig um varmadælur

já reyndar en ég var heldur betur talað um samskipti þín Bjarni við Sigríði Andersen og það mál allt saman þinn flokkur gagnrýndi

það þyrfti jafn vel að fara út í einhvers konar rannsókn stjórnskipunar og eftirlitsnefnd var ekki búin að fá allar upplýsingar um þessi mál eruð þið

búin að leggja þetta til hliðar eða eða hvað ætlið þið að gera í þessu ég ætla nú bara rifja upp það sem ég sagði um það mál annars vegar er það alveg á hreinu að við einmitt óskuðum eftir öllum

upplýsingum um þetta mál inni í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sem er fullkomlega eðlilegt að gera og

á yfirborðið í gegnum þann farveg en hins vegar sagði ég líka algjörlega klárt í kringum þá merkilegu vakningu sem varð í raun og veru bara í kringum brotaþola kynferðisbrota í þessu samfélagi sem er mjög mikilvægt að við vinnum áfram með og það sem ég sagði fyrir kosningar og hef sagt eftir kosningar

það mikilvægasta sem við getum gert við þetta framtak þessa fólks þessara einstaklinga sem settu bara þetta mál á dagskrá það er að skapa þverpólitíska samstöðu ekki bara á milli okkar heldur á Alþingi um að við förum og gerum bragarbót á því hvernig við til að mynda fylgjum eftir og framkvæmum og sinnum í raun og veru brotaþolum kynferðisbrota förum í úttekt á þeirra réttarstöðu og lagaumhverfi og vinnum betur að þessum málum og það er stór kafli í stjórnarsáttmálanum um þessi mál við höfum í hyggju að verja auknum fjármunum til þessara mála og það þarf að tryggja að þessi

skili sér í varanlegri breytingu þetta var auðvitað skoðað og rætt og Umboðsmaður Alþingis kom inn á nefndarsvið Alþingis og sem lesa stjórnarsáttmálann velkjast ekki í vafa um að við höfum verið að hlusta á þær raddir sem eru úti í samfélaginu vegna þessa málaflokks og það mun birtast síðan í verkum stjórnarinnar

ekki að taka alveg bara morgundaginn í það

vinnu á morgun og það verður fyrsti ríkisstjórnar fundur á morgun enda

Bjarni hafi orðað það þannig aðspurður að við þyrftum kannski venjulega fær ríkisstjórn svona fjóra mánuði við höfum fjóra daga eða kannski fyrst og fremst morgundaginn en við munum auðvitað gera okkar besta

vel með það Bjarni Benediktsson Sigurður Ingi Jóhannsson og Katrín Jakobsdóttir takk fyrir komuna í Kastljós takk takk